﻿Wujir kungna na wacci taka barka amma kunna na kulini taɗi ka barkawa, kuma ko gika gina nga, gina na mati mdiwa, mi hyel ki nagi bzir ta nagi arziki, ta nagi matsala kamya gina mati mdiwa, duna wutiwa gina matiwa, kuma hyela pan mdiwa, gina kuma taɗenan ndirwa mdina pila gina an ndira gina an dirwa, gina kuma tana mating pikiwa, ama mdina wuti gina ta gadara ta kir ginan asi tra ka zani mi ta di si tra kaza ginanwa ginan a tra ka zani ta tsak kwanti kira ma mi tam mti tak di ga tsa nda harni ka ginanwa nda na har mdi ka ginawa ko gan ka ginanga mjina mti ka ginada kulin ga kaca kaca nda di harda kikawa, gaɗe tello kir ngiwa a kwabi ga hara gina mji ki hara, gina na waci ka barka, sai mindi tsapti ka mbamta kambla dasi ndiki washmari anti gina nandirnuwa jiri gina nandirwa migna ka ginama gade rutum mdiwa mig ka gina gade pila gi ka gina kagi talla girngiwa akwabi gi hara gina mdi damwo ki hara akwabi gi hara gina mdilaka ki hara nati ki tramta ninga to gina na waci tanka barka gina na kulin tadika barkawa kanya adi ginawa ade kwa laku nap dakuwa tum burakwa gina na liya anti gina barka ga mas tiksha kob pal ga mas shinkafa kob makir ga mas wada kob nfor kar thepramta kara ti kara wuti malari kara dihhi wadanga kara sulta gi sulta kara dihha kara therita bur kara bwa gi tasimtata tsuwa ga kitra ka. ﻿Kicinta li kara liti bur kara athi gakwa shu mal ga kwa bwa kosai nati ga hara ar malni saboda haka shanyini ga kwabara halalnga wami gade kwa bara amdiwa ama gina tadenan ndirwa gina kuma ana matim pikuwa an gina kuma mi hyel kinalagi tsu tak nagi ginanni ko gadi mga msira fiya salwa madayinni ti gingiti kanzai ta kiradani hyel a nagi msira ata kira madayinni, madayin danta nagi msira mi apa mi gadi tunaniwa anti gitira kaza madar gasi bara bzir kajimya katsa ta huinga kamya gadi kilantiniwa mdina kilantini tanta nzi miyanni ko tsan halla miri tsu an gila kuta giwa kamya tankiti yir ka kilantini angi trara bara msira gadi wuti msiranwaye gijaktin Kansi mji yini saboda haka mi gika gina gaɗepila ga hara gina Kara pila ga sim dukur mda angi gika ginawa kamya ginan tadikomiwa, gina ta shishikir miviti ki tra ki tra mivitu kisailagi tsu ki sai laga anti ya pilalagi ginan kowanin mda kata sinda abir ginan taɗi komiwa mbura si mti kamwo liye diy ndadena har mdi ka ginawa nda ɗena har mda ka kwabawa mi ndana har mdi ka kwaba mdilaka nda harɗa kikari amma ndana har mdi ka kwabawa ko mishan ti nda na har ni ka kwaba tin da puwa gapan wami ampaniya ɗiwa ballentana mbur na thlirkima ama mimdina kiti yira ta pila gina taɗi komiwa kannam dikurimda tsama hyel a nam dukurnanda mdilaka tsu a si nala mdikur ka kirari. Amma matag kita kirni ka pila taka gina to diya dala mdiwa to ginan tsa dai ndirwa, ana mati pikuwa, kuma mdaku a wuti vir tsitsiwa sai hankal mi gika hankal nga wuti vir tsi amma mingi pik mdakkurir nga, mdakur nda kici ka sawa, as suna har anti ndi pila kowani mɗa kata sin laku ti nda nzi a kwa. Duniya gina na kulina aɗe pila a pwaktita mdiwa, mi gina naki pwaktitam mdi kulini kan pwaktita kirnga, kamnya shanga shi dik sidi a kwabi ga hara mdi damwa ki hora, a kwabi nga nzi guɗi, mdilaka ki nzi guɗi ka tira nga, anti kulin mdina wut nga ka ruti nga, tsaɗi sidi abir gir tsi ka ginawa, mdina wutin ka nzabi, tsadi sidi abir gir bwa na nadkilakawa, shang wujiri kwaban amma duniya ki shi tsi.